Ininchi nda kala'ai arroz naá ni kee chinana, te ni te ni ka kala'ai arroz juiji, <noise> arroz juiji naá te kune'ejna'a i'i iyu'u nduxi naá a iyu'u joño kaaso xi ajnu ye rroz naá kune'ejna'a i'i nchivi naá, iyu'u ndeyu naá li te kaaso ajnu yee, arroz naá i'i nduxi naá, nchivi naá kunejna'a i'i muli naá lí kunejna'a kaaso xi ajnu yee, <noise> arroz naá te kunejna'a i'i ndeyu ye chon naá te kaaso xi ajnu yee.